Dite sa kafe. Aleoko kafe satria mba mafaitsy kokoa igny zany. Tsy de magnome, tsy miakatsy gny taux-n'ny glucemie-tegna amy fotoan'igny. Fa saingy, fa sady avao koa, mahasoa gny kafe da mitazo anao izy mba tsy hatory, mba ho concentré haharitsy kokoa satria misy anigny cafeine kelikely rongony kelikely igny agnatiny ao. Gny Dite da juste ha- ha- rano militsy aminao aloha da mamy, de tsy de mety aminaha loatsy.